زما د خوښي وړ د کلېزې لمانځنه باید د دوستانو په حضور کي وي لکه مور او پلار، ورورنه، خویندې، د کورنۍ ټول غړي اوخپلوان، دوستان، ملګري دا ټول پکښي اشتراک وکړي اوهم کیک اوخواږه پکښي زیات وي خنداګانې او خوښې پکښي زیاته وی همداسي د کلیزي لمانځل مي خوښيږي